Köögias'aq, sis söögitegemise määntsegiq anomaq ummaki panniq ja paaq ja sis ma ei tiiäq, määntsegi kanniq kah, nigu viikanniq ja tsäikanniq ja. Noh, sääntseq as'aq. No määntsegi väidseq ja as'aq tulõvaq kah mängo, ja kulbiq ja.